अप्रत्याशित पार्टी योजना बणाणु थै हमन जगह टैम डिसाडिड कन वेक बाद हमन मेहमानों लिस्ट बणाण ऊथै जल्दी से इंनफोम कैरी दीण सिंपल और जल्दी से बणाण वोलू व्यवस्था कन। कि बढिया सी थीम मनोरंजन गेम पार्टी मा धोरी दीण